<hesitation> nikirungi, nikirungi kugira ngu abantu beege endimi ezindi, bamanye ozigamba, ahaakuba kiine emigasho mingi <hesitation> noomanya hatiiya embeera eriho, abantu nibatambura munonga, nooba ori aho munywani waawe akwetera omurimo, oba ori aho munywani waawe akugira ngu ija tuze kutaayaaya oku, o- obundi abantu abu waashangayo, tibakumanya rurimi rw'okugamba kandi aho niki nikikukakata ninga nikikureetera kugira ngu engamba ninga okugaanira kwawe nabo nikuza kukyendera waaba otakumanya orurimi rwabo nabo batakumanya orurimi rwawe Nimubaasa obutakyengana, mbwenu nyowe naaningira nti abantu biine twine kwega endimi, endimi zoona endimi ninga ningashi ningashi okwega endimi, endimi ez’aheeru zitari ezi eziitu kubanga tookaamanya nyenkya ningashi nyensakare, noobaasa kuba ori aho bakwetere omurimo aheeru ya Uganda, ahi batakumanya orurimi rwawe ninga bakugire ngu orikuza kushomera omunsi z’aheeru otakumanya orurimi rwabo hati bakugire ngu obanze orwege kandi ni- ah'obwire nibuba nibugyenda ninga k'okurwara abashaho abaakukoraho tibakumanya rurimi rwawe hati ebintu nk'ebyo, aho niho ndikugira nti biine kukoraki twine kwega endimi ezindi tookamanya kare nyensa omumiisho nk'oku biija kuba.